Har ba muna kwanya, gha Lthau ghi Suwiyi baghi rawi Ghinshina Sai mun Vara ti Vina Cana, gha ban ba ghi cini ghi Piya yau ghi ɗawa ghi taya munu ʒa ɗi wita cana, amma gwamana ghi ma fali ta cana, Saidai yuuwi gha Sultha, mu ɓaya-mu-rawa Ghishina muɓa yan ma ndaka ʒha ɗi Vinaghima mu ʒhau, mu sing yi ni bu ma ndaka hala ɗi ghinfai, mu hala yan ma ndaka taa c’amaza j gma ghi ca wali ca ʒamuɗi par ghirwinana, fi wiyi Saima ta yani bu ma ndaka hala Sai tu ɓayau, wuku-si ma, ma hala, ma hala, kamar ma halaa, mu tama kaman ma taa, to ma ʒamuɗi wi ta dinnandai gma bu C’uwakhi C’uwakhi ʒi ta dinnan ghama we iyakhi tsagyi be wi ma tsiga gwana ni ma gyiɗa dai yani bu Ghninshin ndaka camu ma P’a ma tau Shikenan.